اللغة هي اللغة الإنجليزية، لإني أشوف إن هاي اللغة مطلوبة بشكل كبير خاصة في هذا الوقت لأنها لغة واجد واجد مطلوبة واجد يتكلم بيها عدد من الأفراد وهي في سوق العمل كثير يطلبها في أي من المقابلات الشخصية كشرط أساسي للقبول.